Edenji ga ama duma hwuyɛ go shɛ rubassa ngaa shɛ umamata bubassa iyi nɛ kuune. Iyi nɛ kwune ne egwunukwoshi mu uwa ci, nhenshi usheyinji to zasa ba o bubassa ngaa shɛ. Bubassa ngaa shɛ tebiye and nkwulanɛ tu na agwatana njɛ ma gbaa nshɛ denji ga bubassa. Ngaa yajɛ amɛ olom. Kwo yaa shɛ ofwo elele ngee meme pushteni ima nsha iyi unyasa amɛ olonu maa ma duma rubassa ri mi nzha shɛ ma nda ezuye o, kos ubwo ata agwatana at njɛ mepi ecilo na po bee njɛ ma ma sha denji ga bubassa ga. Uwɛ po du yaa ma yana akpolo, yaa ma nkwulana ma gba. Maa ma duma ug no ofwo elele ngee meme pushteni. Zawa ezuye uzawa nyɛsɛ. Kwo da tɛyaa ma gba ma ihiɛmɛ namba, na atɛ yajɛ nu ulamu uko namba, ama i shanɛ shɛ iyi ezuge o. Aka elele ngaa kwubɛ bụtụ na ulamu mu. Imo lomi cinga ame ma gba maa ma yoga rɛjɛme ru ga, ma duma rubassa nuubwa yaa shɛ ngɛɛ hiɛ-g hwayɛ nzha shɛ ma duma o, asha agwatana ngaatuwajɛ. Kos, agwatana njɛ gana ga baa njɛ udenji vwɛ. Hwayɛ ma yaga ezuye. Nom ma duma n hiɛg kwo yaa shɛ na cɛnjɛ tupohondo agwata njɛ ma gba maa ma kasha, nzhɛ ma duma rubassa, uzawa zuye uzaura nyɛsɛ uuwa ci akana agwatana zhɛ shapa uraig mu. So, gabu elele na bu, namɛ hwayɛ ba nda ezuye, aba jerishi maa jɛmɛ denji bu, gabu bu ma ma nda ufwu gabu bu ma ma nda upurusa.